איינמאל ווען איך בין געווען אין קעמפ <hesitation> האב איך געזעהן א פורקיפאין, ס'איז געווען זייער אינטערעסאנט, ס'האט אויסגעזעהן זייער זייער אינטערעסאנט, מיט א באנטש שטעכערס און ס'האט- איך ווייס נישט, אויב איך געדענק גוט האט עס געווארפן זאכן, <hesitation> ס'איז געווען זייער שרעקעדיג אויכ'עט אבער ס'איז געווען זייער אינטערעסאנט עס צו זעהן